أحب السفر في الليل أحب السفر بالسيارة صراحة أفضل، چربت السفر بالقطار ما چربت بالدراچة، لكن بالسيارة أفضل شي خاصة لو أنا اللى سايج لأنى أحب السواجة وأحب الطريج في الليل أحب سفرات الليل چدا، فلو-لو الموضوع بيدى بختار سفرة الليل الصراحة أچمل سفرة، خاصة يكون الچو رايج الطريج فاضى ينديك تسحب شوى بس خلاف النهار والشمس وكدا.